اه <hesitation> أنا أفضل الذهاب لمشاهدة الفيلم. السبب إن الفيلم عادة يحتاج تركيز، وأحب أكون في الجو تماماً، عشان أستمتع بكل لحظة من الفيلم. أما الغداء رغم أنه ممتع، بس ممكن يكون أكثر حلاوة، لو كان مع أحد. يعني تحس إن الأكل ألذ، لما تشاركوا مع شخص تحبه. لكن الفيلم، الجو كله يختلف لما تكون وحدك. <noise> خصوصاً، إذا كنت تحب تعيش التجربة <hesitation> شخصية، بدون مشتتات.